<noise> عشان تتعلم لغة جديدة افضل حاجة مع استاذ بعرف يدرس، عشان يوصل ليك بشكل كويس و بعد كده المزاكرة و الممارسة المستمره. <noise>